Min ka leydi gotiri jami e mun, burkina tam. Bon, so a ƴeewii duuɓi neɗɗo duu no woni jooni ɗoo. Woowaayi yiilaade, <hesitation> caggal leydi muuɗun e hoore muuɗun ndi. Kaa, warmano ley nguurndan yaha kuurɗe goɗɗe. Hono duɗe Amerik en, Siin en Japan en, koyɗan mi yahde ka, Dubayi en, Makka.